مرة طاحت مني المحفظة وفيها كل الاوراج المهمة يعني ومن بعد ما وجت جصير وجاي واحد لجاها ورجعها لي جال لي: هالمحفظة ليك؟ جلت: هاي المحفظة هي لي قاعد ندور فيها قداش ليا قداش توليا ليا جريب ساعة ندور فيها جال لي: المحفظة نتاعك لجيتها طايحة جلت له: بارك الله فيك يا طيب روانين جلت ندور فيها وبارك الله فيك ربي يرحم والديك